There are few things I have gone through in my life and I like to talk about a because I feel that if I share problem share is a problem solve if I share with people ley will help me out its my memories on my pass life coming up my childhood friend who pass away from me I feel dah each time I talk about her people will help me out in it and a can make me happy at ley end from ley advices ley give me.